Zavaboary an-dranomasina miova couleur izao anh mba iarovany ny tegnany anh de méduse, <hesitation> izy izao anh miova couleur transparent anh <hesitation> malaka ro- lokonà rano zany. _x000D_ De horita ndraika <hesitation> malaka couleur zaigny raha akaikikaiky ananjy akeo foagna izy.